Eme mbe biasa eme kut kenal di'a keta agu ata mori'n hitu donde ngo apa ngo teing remang. Remang ata ngoeng de mbe hitu one beo dami do keta remang akasia ngasang. Remang ho donde teing one mbe, one anak'n eme. Mbe ho kole kan dading hia, manga anak dia anak ho'on pasti teing cucu liha kut mose anak sampe ngance hang remang nganceng hang akasia remang akasia. Mbe ho kole nganceng lite ola'n jadi mbe sate sat- sate mbe, nganceng lite tapa'n kudu hang lite eme manga acara adat pande sate mbe, pande kua mbe kole nganceng. Hitu kole nganceng manga one acara adat, one saji one setiap acara, one nika, one cebong anak agu acara bana kole iwo'n, one acara penti, one acara kelas. manga dami japi, japi ho'o donde keta teing remang, teing remang le ata tu'a daku one one uma eme nggo'o tong gah tiap gula agu tiap mane hitu teing remang akasia. teing remang poli hitu tong gah eme jam kawing hitu manga kawing agu japi japi de ata kudut manga anak kudut nganceng beka. Japi ho kole hia kole nganceng eme poli loas anak pelihara le japi ho'o teing cucu le japi'n, le ende'n. Eme toe gah eme nganceng hang remang gah bagi le ende'n remang, nganceng hang remang ata poli tei le at- ngara mori de japi. Japi kole nganceng hia pande hang one acara acara tertentu, acara sida, acara nika ngance olah one japi goreng, do keta pande olahan japi ho. Tapi ata enak'n ja- ga japi goreng.